Pi fari musica prima di tuttu è necessariu studiari li vari noti musicali e sapiri comu vannu inseriti dintra di lu testu. Macari è mpurtanti sapiri quali strumenti musicali utilizzari e quannu hannu a sunari. Lu scritturi di lu testu musicali prima di finiri lu testu, prova lu sonu cu li strumenti scigghiuti e si c’è di bisognu si fannu modifichi a lu testu o scegghi autri strumenti.